Ñuu ihá san antonio huitepec, iho tiempo ihó ka'a, iho i iin yenkua kuin tuté atun ndute, nduu yuku yenó va'e van yuchu, atu nduté nie yu'me nianreni ndague mexico, tiempo de elada yuku nuu vee, enarañe yunuu nindu yuku ñe yayichí, atun tiempo nivavayu iname inava'a neyuu aviji uun nuñe, niuni tavijano xhí iyu kandi hí i iin yekue kano yikaku, ndu ihó tiempo ye ihó ndoka kunke kue tuu chun kotakue ño'o yota hí.